الشخص الأكثر تأثيرًا على حياتي كانت أمي سواء <hesitation> إنها أثرت علي بأشياء كثيرة علمتني أهمية الصبر والإصرار ودايمًا كانت توجهني لافضل نسخة مني، ومن خلاله تعلمت كيف أواجه التحديات بثقة وكيف أتعامل مع المواقف الصعبة بدون ما استسلم أثرت علي بشكل كبير لإن كان مصدر إلهام دائم لي.